Mi- tena misy e biby mana fihesepo ako gn'olombelo evakoa, ohatra zao gne fosa,e fosa io zany raha ohatra ka maty vady da ma- selibatera mandrapahafatiny izy sy mangala vady esana, sy mitadia vady esana, da ohatra koa zany e voro mamanga da akoa izany evao koa.